युद्धा मे दर्द होये ने कानी है पूलां भी तो जीवावे ने। बीजर होये <hesitation> बीजती अल्थेनयुद्धा मे। अंकुरित होये ने बोड़ होये मोट होये तेरें पोशन होये। तेरें जीवावे ने पूरी पौर करिया रहा है दर्द भी होता है। क्याकि अपनों बहुत आड़ी ने सके सजीव ते छे बहुत। निर्जीव कोही ने सकते हैं तेरें सब पूर करिया होये मोट। होये मोरे, सुखे, फूलां आवे, तेरें पौलां आवे चे। बोड़ हमां भी दर्द रहे।